Okutjiwa omundu ngunda amuhiya kupasana ounahepero nomasa, mena rokutja tjiwatjiwa omundu ngunda amuhiya kupasana kokahimwa tjimatjiti ovihimise handje ove umwii rukuru kutja eengwi nguri nai nu ngunda eeri nao ove oriyandjere okutja pumapehee kutja tjatjiti ovina mbi wevitjiwa rukuru nu oundjireko posia okupurukutira movina koya tjiwa omundu imbi katjita kutja ukaa ukerimune kutja atata tjiri mberiumba motjitototo tjo zongejama okutja otjiukarira omundu wokutja movanga okuyaruka koyenu posia tjiwe rihongo omundu ngunda amuhia kupasana handje watjiwa ouwa we nouvi we watjiwa kutja uzirwapi nukazirwapi tjiwemuyere nai kamuna okuzuvasana okutja ove tjiwemutjiwa utjiwa kutja aakaha kutja tuzuvasane munda mbwi kehazirwa kakumemuzire mukara poku yepasana nu otjinahi wina tjikwata kutja mukare nondengero eye noho tjekutjiwa mekuyepe amuyepasana amuzarasana nga keyuva esenina posia indu tjiwatja uriri aakaha omundu wa injangwee eengo wapewa eengo kamuninee mbo ove ngoyembo nangwari omundu ukondjisa okurandisa ovandu okutja warire une nai okutja motja aakaha imba kapekarwa uriri toho meyaruka kokamuina kondjimbandjimba posia omundu tjimwakara pamwe handje wemutjiwa kutja aakaha urandisa ovandu urara akwee omajo nami himeevanga omundu ngukweja omajo hino kurara posia ove tjiwe mutjiwa rukuru motja aakaha opuwo omakweero womajo nga mbeetjiwa mekondjisa okurara rukuru kutja tjima kwee omajo ohe muzuu handje we wa wa tanaura ehupo roje okurizuvisa pomundu ngwi ngumuri pamwe okutja ounahepero nomasa okutjiwa omundu nguma mukahupa pamwe komurungu oruveze ohe kemutjiwirwa morukupo